A au gegu favourite holiday tu new year korana motu lagani guinena ma lagani variguna nog abo celebraitirin beraganini tu year variguna korana new year gena namo tu dagara tari boveirini tum o taimi ai bena dagara boiaguirini, bo stopini, dagara tari bo quitirini. Niuniu o biged maguriri taritu gem new year ai bo stopirini korana gia tu lagani variguna gemu femili gesi ma botanu tagoni, bogo ganiganini, bo celebrating korana lagani variguna ma oiago viniani. Giatu namo korana giatu lagani variguna bona guinena geri middle na korikoritu goina new year bo celebratiani holiday namona tu moga new year korana goina ouravinirini dagarari tu monai tu bogi tarini korana lagani variguna e lagani guinena. Auna agitaiani tu holiday taim namona tu moga gemu friends, gatamu deidei gesi gove kakoni goiagoni goiagomani tarimari ma bege iagomani. Goigesi bogo iagoni gouravini gabuna gana bogo iagoni monai bogo tanutagoni gemi ura dagarari bogo kiragirini, bogo veirini dagara tari noiaguiri botoni nogeno goi skul o mo new year a bo plenirini korana next day tu lagan variguna goi gemu future o mogesina pleniri tari bo veirini right taim bo plenirini tu new year korana gia tu right danu na korikori tu celebrate na gabunatu new year ai bene. Monana bo iagoman goina ouraviniani tarimanata gia mogo bokiraiani bena giana goi bekiramuni gemu dagara karakara mogeri goi na ouravinirini mogeri gia gesi bo kiragirini giana be gitarini dia namo o namo dagarari tu be kirani mot u namo dagarari, dia namo neganai tu bekirani maiga tu asi bono veia dia dagara amona bene o goi na ouraviniani neganai tu bekiramuni mai tu dagara namori bona veiri goi maki mai dagara bo veiani tu botanu maukani, logo boiagoni boiagomani gia na euravinirini dagarari gabunai goi na maki veigari bo veirini bo genogoini gemu femili ges. Family gathering tari bogo gabini family bogo guruga gurugani dagara namori tari bege veini family na o gemu numa tari bege veini o gemu dagara namori korikori goi ma gia ma bo segagirini monai bekorini tug oi ma bo gurugani gia na ma goi ma bege segagimuni, bege gitarini o gia tu e mauroni o e kerereni. E kerereni gabunai bege kiramuni o goitu o kerereni onamoni gabunai bege kiramuni goi tu onamoni orana mo geri veiga mabaranatu mo holiday ai bena goi na tu boiaguirini goi ma gemu dagara variguri ma bogitarini tugamagi maki namori bogabini lagani variguna mo lagani guinena veigari tug oi na tub o iaguirini goi tu lagani variguna dagara namori, dagara variguri tugamagi namori bo ganini bena mogeri tu oia guirini goi tug emu laif namotai ma bo raka togani. Gemu laif botanuni karakara bona vei, karakara bono tugamagiri dagarari ouravini gaburi veigari boveini korana mo tu holiday namona new year bene dia seim gabunai botanuni bena ma botanuni goi tug emu maguri be sensini bena goi tu mogesina mo bo tanuni be iagoni. Be iagoni bena goi ma tagamu ma bege urani goi kavana gia ma bo kirarini mai tu holiday namona ta ta gemi maguri mai geri sima senisiri bena maguri namonai sini tanu. Maguri lakavanai ta tanuni tu asi namo mai tu right taim bita sensini gera holiday amona ta ta gemu ouravinirini gaburi gai bo iagoni ai geri aigeri gari bo iagoni botanuni monana ma bo iagomani holiday taimiri ma bita iagomani gera dagara nmori tari ma bita kiragirini bena bita tanu iagirini.